अगर मैं पृथ्वी पर आखिरी व्यक्ति छौ तो मैं वू जगहों की तरफ जाण की कोशिश करलु ज्योंका बारम मैन कभी पढ़ी छौ या ज्यूँकि वीडियोज या फोटोज मैन देखिन। ताकी मैं वू जगहों पर घूमी थें अपनी जिंदगी का आखिरी पलों थें ख़ुशी ख़ुशी बिते सकू।